Ny ahy izany an, dite no tiako kokoa satria malefadefaka kokoa iny an, no sady misy isan-karazany an, <hesitation> ny voninkazo azo anaovanao dite. Dia ilay fonon- ilay fofony iny izany mahafinaritra sy mampitony saina.